اذا خيروني بين الآلات و لا الحيوانات، أنا نخيّر الآلات لأنه الـ الآلة إذا خدمها الإنسان مليح، قادرة تكون عندها قوة كبيرة، او تتغلب على قاع الـ القوات لي كاينين في العالم.